ghan khunen won dhibianen hinkhumbuku kurrum elfu lamaa ilamaa lamaa khaa lolah suuni maan yenen rutoaf. railat wolthime ruton maan yenen dhurah deputy uhuru ammo barkhan ininen kuraa kasbee ijethee yaani raila odingan lolee dhuathan won dhibia yen kuran kunen Lilah won dhibb dhufeni ammo mayee ghenan ruto hatua hathe kura Khan raila shindhe amtanen rais kenyathi